पानी की कमी खाने कु लंबे समय तलक सुरक्षित राखण म इलिए सहायक ह्वे क्योकि पानी कम होण स बैक्टेरिया अर फंगस जैसे सूक्ष्मजीव बढ़णी पाण नाइ सक्द। यो जीवाणु खाना खराब करण, पर जब पानी कम ह्वे, तो उ घण बण ना सक्द। तैस कारण सूखा खाना जैसे दाल, अनाज, सूखे मेवा अर पिस्सी चीज़ सुरक्षित अर टिकाऊ ह्वेन।